Karazagna hira le eky, izy koà hira gasy: salegy, hira gasy-y, a-malesa, izy koà hira vazah ndreky zô misy rock, reggae, <hesitation> wazaa, style style <hesitation> africain aby faramparany ty, électro, jazz.